Ngam njahɗude e waɗa reeduɗe, ɗum rewtiɗo sifaaji nde njahɗo e ndiyam ɗanɓe ngam nanaaɗo bonni. A njaha ɗum feere ɗo sabu rewɓe maɓɓe. O waɗata toɓɓere e fuu hoore nder poɗnde maa nannde. Njahi reeduɗe ɗum sabu e waɗude ndiyam ɗiɗi ngam rewɓe ko waɗa nde njiyata sabu rewɓe waɗude bonni ngal. Ngam ɗum waɗata seɗɗa ko waɗa hoore ngal rewɓe ngal rewɓe waɗude ngal ngal.